Tin- tinchäkaj b'u'ul ti tzi ti tzikaj cebolla, p'ak ti fridera y je' te'lo' tinjantaj b'u'ul y waj tinmänaj San Andres ma' patal inpäk'ach por mi inwich ma' ma' tu ma' tu ma' cha'antik y me tan in- y operaron ma' quedo ma'lo'.